في البرتغال جوها معتدل في السواحل مثلا الجو دافي في الصيف وممكن يكون حار شوية أما في الشتاء بيكون معتدل وفيه أمطار خفيفة لكن في الحتات البعيدة من الساحل الجو بيكون حار اكتر في الصيف وبارد في الشتاء أما في الجنوب الجو بيكون حار شديد في الصيف لكن بيكون بارد وهادي في الشتاء